<noise> Igny ny fihinanany moka, fihinanay lalitsy, fihinanay bibikely amin'izay tany andehanany agny. <noise> Laha tsisy anigny izany i da tsy afaky mihina, tsy afaky gny ho velo.